Nany Aostralia ndraiky ko zany resakindreo ao zany kolotsaina ndreo ao ro zany lavo sakafo baka ivelany amin'ny firenena hafa vao militsy amin'ny aeroport iny de efa are-tsy ilaindreo nandro zany nandreo avao hoanindreo amizay zahay avao namboatsy ny sakafonay de zahay avao koa marariny sakafo hoaninay fa tsy mila sakafo baky ivelany hafa zay akoatrany firenena y ato avao